Khunyala khushama burerewo bu- obu bukhala tofauti tofauti okhu okhukasia inji yefu ibe indayi. Khwakhakasia shialo siefu shino shiosi shibe shilayi onyala khulela bukhala tofauti tofauti shi obukhala obo bunyala khukasia papa befu, abamama nomba basiani, oba- bakhana babe ndo bukhala tofauti tofauti khubu bukasie inji yefu ino inyala khuba ikulu khunyole mapato kenyala khulela shiakhulia munzu, kanyala khukhola khube nde maisha malayi nomba bulamu bulayi finyala khubaa kata bazazi bosi balipe school fees khulwo bukhala. <noise> ano khunyala khuchama <hesitation> abandu babe ndo bukhala bulayi okhushira, okhushira, okhushira okhulwana nde findu fialiwo khale, kata efindu khwebulwa khufinyolawo ngale misala, emialo, amachina efindu ani filiwosa aina inyingi.